Agnisany maro mihinana sady maro mpankafy an dia oragna an, dia foza, lôka le andranomasina regny, a patsa. Io agnisany maro mpankafy fa nefa izy io matetika dia miteraka alerzika ho amin'olona fogna